Pekerjaan yang ideal, pekerjaan ideal itu bagaimana kita, <hesitation> apa sih nyamannya ya sebetulnya ideal bukan berarti kita harus jadi pejabat tinggi, atau yang bergaji besar gitu. Walaupun memang jabatannya tinggi terus gajinya besar terus penampilan oke gitu, angkat-angkat jempol juga bisa jadi ideal yang penting kan kita nyaman ya kan kerjanya, itu dari hati kalau hati kita nyaman semua jadi ideal mau jadi kuli bangunan kek, tapi bagi orang kebanyakan suka melihat dari sisi yang rendahnya, itu yang jadi tidak ideal sebenarnya ideal tidak idealnya tergantung pekerja itu sendiri sih, jadi kalau kita mau menjadikan pekerjaan itu ideal entah kita menjadi resepsionis <hesitation> apa entah kita mau jadi spg entah kita mau jadi apa kalau menurut kita ideal cocok dengan kita itu enggak jadi masalah, sebenarnya sih cuman masing-masing ya masing-masing pandangan orang ideal itu seperti apa pekerjaan apa yang dia menurut orang-orang itu eee <hesitation> apa kembali ke orangnya masing-masing.